Mahafantatsy gny tompony koa aloha gny gn'agnomby vô gny vô gny osy. Fa gny probleman'ny gn'agnomby aloha mbo tsy hitako hoe manao akory gny fomba fagnasehoany gny firaketam-pony amy gny tompony. Fa gn'osy kosa mahalala. Hainy io. Ndre trotronao gn'osy tsy sarotiny nofa hainy hanao tompony. Da miankianky ma- aminao izy sy manahaky gn'ahin'ny piso io.